Eh rôh azafady eh, tegna tsy fantako izy ih, plasigna. Zah io mba karô ôh mbôla sambagny vô andeha avion zegny tsisy raha fantako akato zah raha nipetraka foagna, avy akeo koa <hesitation> mademoazelo hôtesy zegny kaaah tsy nivôlagna taminah ka le, ialagna tsigny ngiahy eh. <noise>